<hesitation> <laughs> Yɛhwɛ nnuane ahodoɔ a, yɛ local dishes a yɛdi yi bi deɛ a, yɛha yi yɛwɔ bi te sɛ aprapransa, <hesitation> aprapransa yɛ local dish a yɛdi no wɔ ha, yɛwɔ Adibi, adibi a nkyene wɔ mu. Yɛwɔ mpotɔmpotɔ, mpotɔmpotɔ no nso yɛtumi de kɔkɔɔ yɛ ne yɛ wɔ <hesitation> yɛwɔ mpotɔmpotɔ ne yɛwɔ nuhuu, <hesitation> nuhuu nso wɔhɔ ɛno nso wobɛtumi de mankani ayɛ anaasɛ kooko anaa bayerɛ ayɛ nuhuu no. Afei yɛwɔ ɛtɔ, ɛtɔ paa nso ne kosua ne pear. <hesitation> Ɛno nso yɛ yɛn local dishes no bi a yɛdi. Afei yɛba deɛ nkwane gyina ho nso a, yɛwɔ fufuo ne abunu abunu nkwane, yɛwɔ fufuo ɛne nkraa nkwane, yɛwɔ fufuo ɛne nkatenkonto. Fufuo, mankani fufuo ɛne kyirikaase nkwane nso wɔ hɔ afei yɛwɔ banku ɛne mako ɛne aman tire, wode twi mu a ɛyɛ a na ɔɔdɛ paa. Banku no nso wotumi de di nkwane, afei kokonte abeteɛ, yɛwɔ aburo abeteɛ nso wɔ hɔ, yɛ wɔ akple nso wɔ hɔ, nti ne nyinaa yɛ yɛn nnuane a yɛ die. Na yɛn Akanfoɔ aduane baako a yɛntumi nkɔ nnya no hɔ yɛ ampesie, wonya bayerɛ ampesie kamakama paa, ɔno nso ɔɔdɛ, anaasɛ <hesitation> apen ampesie, borɔdeɛ, wode bɔ ampesie na ɛsonsɔne a, ɛyɛ a na ɔɔdɛ paa, ɛno nso ka ho, yɛn nnuane no a yɛdi no, yɛn local dishes a yɛdie no <hesitation> ɛbi ne no.